ยังสิเซื่อมั่นในธนาคารนี้อยู่ เพราะว่าการตรวจสอบภายในมันเซื่อต้องเซื่อระยะเวลา เพื่อความถูกต้องแล้วเซื่อความชัดเจนเซื่อเซื่อสามารถรอเวลาได้ เซื่อยังสิเซื่อมั่นในธนาคารนี้ เพราะว่ามีคนเซื่อหลาย รวมถึงเซื่อเซื่อ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

ข้อยคิดว่าเกี่ยวกับการเฮ็ดธุรกรรม อย่างเช่น เฮาได้ยกเลิกการเฮาบัตรเครดิต

ถ้ามันสามารถส่งแบบฟอร์มได้ข้อยกะสิแจ้งธนาคาร แต่ถ้ามันบ่มีแบบฟอร์ม หรือว่าบ่สามารถส่งออนไลน์ได้ ข้อยกะสิบ่ได้แจ้งธนาคาร เพราะว่าข้อยมีแนวเฮ็ดหลายอย่าง

มักคุยกับผู้หญิง เพราะว่าข้อยเป็นผู้หญิง แล้วเวลาคุยกับผู้หญิงเฮาเฮาสิรู้สึกว่าเขาสามารถให้ข้อมูลได้หลายอย่างแบบที่เฮาคุยกับเขาเจ้าแล้วเฮาบ่รู้สึกเกร็ง

ข้อยคิดว่าเป็น LINE เพราะว่าสมัยนี้คนเล่นโซเชียลหลาย โดยเฉพาะ LINE ที่ต้องมีใน ติดเครื่องอยู่แล้ว เพราะว่าการใซ้บัญชีธนาคาร LINE ใซ้ต้องแจ้งเตือนเวลามีเงินโอนเข้าหรือว่าโอนออก

เพราะว่าคนเฮาเฮาชีวิตแต่ละมื้อ เฮาบ่รู้ว่ามื้อนี้เฮาสิยังมีชีวิตอยู่บ่หรือว่ามื้ออื่นเฮาสิเกิดอุบัติเหตุบ่ การซื้อประกันชีวิตเฮาเป็นสิ่งที่ดีกับเฮาแล้วเฮาคนรอบข้างเฮา

เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เว้าถึงอาจจะเป็นคนที่ต้องเฮ็ดงานต่างจังหวัด ต้องขับรถตลอดเวลา การมีประกันเดินทางกะเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่ากะบ่กะว่าอุบัติเหตุมันสิเกิดขึ้นตอนใด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

คุ้มค่า เพราะว่าประกันชีวิตเฮาบ่สามารถรู้ได้ว่ามื้อนี้เฮาสิยังมีชีวิตอยู่บ่หรือว่ามื้ออื่นเฮาสิตาย การเฮ็ดประกันชีวิตไว้เฮาถือว่าเป็นการคุ้มค่า

ข้อยสิแนะนำประกัน AIA เพราะว่าอาข้อยซื้อให้ย่า แล้วมันกะคุ้มครองดี ค่ากะจ่ายกะบ่หลายบาท

บ่ เพราะข้อยบ่ได้รู้สึกว่าการที่เฮาเป็นคนบ้านเดียวกันหรือว่าเว้าภาษาเดียวกัน สิสามารถเฮ็ดให้ประกันนั้นดูน่าเฮาถือ ประกันที่ข้อยสิสนใจซื้อเฮาคือประกันที่เฮาถือได้อีหลี ได้เงินจริงแล้วเฮาคุ้มครองจริง

ข้อยคิดว่าดีขึ้น เพราะว่าการเฮ็ดประกันเนี่ย มันสิสอนเฮ็ดให้ข้อยเนี่ยต้องวางแผนเงินในอนาคตว่า มื้อนี้ข้อยสิต้องใซ้เงินจักบาท ข้อยจั่งสิสามารถจ่ายค่าประกันได้ในหลายหลายเทื่อ แล้วใซ้สามารถมีเงินเก็บสำรองได้อีก

ข้อยสิเลือกประกันชีวิต เพราะว่าชีวิตเฮาแต่ละมื้อ เฮาบ่รู้ว่ามื้อนี้เฮาสิ เกิดอุบัติเหตุบ่ หรือว่าเฮาสิยังมีชีวิตสุขภาพดี

ฮู้จักเกี่ยวกับประกันอัคคีภัย ประกันอุทกภัย ประกันชีวิต แล้วฮู้ประกันการเดินทาง

ข้อยคิดว่าประกันการเดินทางเหมาะกับข้อยที่สุด เพราะว่าช่วงนี้ข้อยมาเรียนในมหาลัย แล้วกะต้องเดินทางกลับบ้านหลายเทื่อ การเฮ็ดประกันชีวิตการเดินทาง กะน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับข้อยมากที่สุดในตอนนี้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

ข้อยคิดว่าบ่ได้เป็นเรื่องฟุ่มเฟือย เพราะว่ามันจำเป็นกับชีวิตเฮา ทั้งในปัจจุบันแล้วเฮาในอนาคต

มีความทันสมัยมากขึ้น เพราะว่าเฮาสามารถหาข้อมูลในแอป แล้วเฮาสามารถโอนจ่าย แบบว่า จ่ายค่าประกันในโทรศัพท์ได้โดยที่บ่ต้องไปหาพนักงานอยู่ที่สำนักงาน

บ่สนใจ เพราะว่าคันตอนนั้นข้อยมีประกันอยู่แล้ว ข้อยกะสิบ่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมอีก แต่ถ้าข้อยบ่ทันได้มีประกัน ข้อยกะสิบ่ยังสนใจคือเก่า เพราะว่าข้อยรู้สึกว่า ณ ตอนนี้ข้อยอายุสิบแปด ประกันชีวิตข้อยยังบ่สามารถซื้อหรือว่าจ่ายได้

สะดวกมาก เพราะว่าบางคนเขากะบ่ได้มีเวลาที่จะต้องขับรถหรือว่าเดินทางเข้าไปในบริษัท การเฮ็ดธุรกรรมทางแชตธนาคารถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกมาก

บ่ เพราะว่าทุกมื้อนี้เวลาผู้เฒ่าเขาต้องการหาข้อมูล เขากะถามลูกหลาน บ่ได้ติดต่อจากพนักงาน call center โดยตรง

ทางเบอร์โทรศัพท์ เพราะว่าผู้เฒ่าเขาบ่สามารถเล่น social media เป็น

ถ้ายังเป็นเด็กน้อยอยู่กะบ่ แต่ว่าถ้าเป็นวัยทำงานกะสิติดต่อ call center อยู่ เพราะว่า เอ่อ คนวัยทำงานเขากะต้องไปเฮ็ดงาน เขากะสิบ่ค่อยมีเวลาในการไปหาพนักงานโดยตรง

ช่องทาง LINE หรือว่า Facebook เพราะว่ามันสะดวกกับเด็กสมัยนี้

มันกะดีอยู่ แต่ว่าบางคนที่เขาบ่มีเวลาในการตอบ มันกะเฮ็ดให้เสียเวลา อีกทั้งกะเกรงใจเขาเวลาเขาโทรมาแล้วกะบ่สามารถตอบเขาได้

อยากให้พนักงานแนะนำโปรโมชันหรือว่าสิ่งดีดีที่เกี่ยวกับชีวิตเฮา

รู้สึกสูน เพราะว่า การที่เฮาโทรติดต่อธนาคารแปลว่าเฮาต้องการคำตอบภายในตอนนั้น ถ้าเฮาต้องไปท่าสายอีก แปลว่าตอนนั้นเฮารู้สึกหงุดหงิดที่พนักงานบ่สามารถตอบเฮาได้ทันที

มี เพราะว่าบ่ว่าธนาคารสิดีส่ำใด แต่ถ้ามีการบริการที่แย่เฮาเฮาสิบ่ไปติดต่ออีก

บ่เคย เพราะว่าปกติกะสิมีข้อมูลข่าวสารในโซเชียลให้ติดตามอยู่แล้ว

มักใซ้ เพราะว่ามันสะดวก สามารถให้ข้อมูลใซ้ได้ไว โดยที่ใซ้บ่ต้องไปติดต่อกับธนาคารโดยตรง

ข้อยคิดว่ามันแล้วแต่คนที่จะให้บริการ พนักงานเคาน์เตอร์ธนาคารเขากะต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง แต่ว่าพนักงาน call center เขากะสิบ่สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้พนัก ตอนนี้ลูกค้าเขารู้สึกจั่งใดเวลาที่ตอบคำถามผ่านโทรศัพท์ ข้อยคิดว่ามันมีการบริการที่แตกต่างกัน

ถ้าเป็นแบบโตต่อโตโตเข้าใจอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นแบบโทร call center บ่เข้าใจ เพราะว่าพนักงานเขาเว้าเร็ว ฟังบ่ทัน

ปกติข้อยบ่ไปติดต่อธนาคารโดยตรง แต่ว่าถ้าจากที่เห็นในหลายหลายอย่าง ช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงสิ้นเดือนเนี่ยคนหลายมาก การให้บริการล้าซ้า เพราะว่าพนักงานบ่เพียงพอกับประชาชนที่ไปซ้าบริการ

ข้อยคิดว่ายังมีที่บ่สามารถซ่อยได้ เพราะว่าบางคนเขาซ่อยสิมีปัญหาที่แตกต่างกัน พนักงานเขาอาจจะยังบ่เข้าใจหรือว่าบ่สามารถซ่อยเหลือซ่อยได้มากที่สุด

ข้อยคิดว่าถ้าเป็นคนสมัยนี้ ถ้าในช่วงอายุ คนแก่เขากะสิไปติดต่อธนาคารโดยตรง แต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่น หรือว่าวัยทำงานกะสิติดต่อผ่านทางออนไลน์เพราะว่ามันสะดวกกว่า

ข้อยคิดว่าอาจสิเป็นผลดีกับบางส่วน แต่ว่าสำหรับข้อยแล้วมันบ่แม่นผลดีเกี่ยวกับข้อย เพราะว่าการที่พนักงานโทรมามันกะเฮ็ดให้กะเสียเวลาที่จะต้องฟัง ถ้ากะตัดสายเขาไปมันกะถือว่ากะบ่มีมารยาท

ข้อยสิเลือกวางสายแล้วโทรไปใหม่

สะดวก เพราะว่าการพิมพ์ในแชต LINE ถ้าตอนนั้นเฮาบ่สะดวกที่จะตอบเฮาเฮาสามารถมาตอบย้อนหลังได้ แต่ว่าถ้าเฮาติดต่อธนาคารโดยการโทร เขาเฮาสิบ่สามารถรับสายเฮาได้ตลอดเวลา

ข้อยคิดว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้ โดยส่วนมากจากคำถามส่วนใหญ่ เช่น การชำระเงินแบบนี้ต้องเฮ็ดจั่งใด ถ้ามันมีในคำแนะนำ เฮาเฮาสิสามารถได้คำตอบก่อนที่พนักงานสิมาตอบเฮาเฮ็ดให้เฮาได้คำตอบได้ไวขึ้น

เดี๋ยวนี้คนบ่ได้เบิ่ง TV แล้ว เขาเบิ่งในโทรศัพท์ เลือกเบิ่งได้ตามใจ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

คิดว่าได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเฮาโทรหา call center นี่เขาเฮาสิเฮาเฮาจัดการปัญหาได้รวดเร็วขึ้น โดยที่เฮาบ่ต้องเดินทางไปในธนาคารโดยตรง

ถ้าเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอื่นกะสิบ่ได้ไปตรวจสอบข้อมูล แต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกะโดยตรงกะสิไปตรวจสอบอยู่

ข้อยสิตัดสาย แล้วสิไปประเมินคำแนะนำว่าพนักงานที่นี่เขาเว้าบ่ดีกับเฮา

ข้อยคิดว่าต้องมีการบริการกลุ่มผู้พิการ โดยถ้าสมมุติว่ามีคนพิการไปธนาคารกะต้องให้สิทธิ์เขาก่อน

คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกะมีส่วนที่บ่ดีนำ การที่เป็นเรื่องที่ดีกะคือถ้ามันมีหลายหลายวัยเขากะสิสามารถบอกกะได้ว่า กะเฮ็ดงานกะต้องหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นทุกคนมันกะสิอาจจะมีงานที่ผิดพลาดบ้าง เพราะว่าอาจสิเป็นการเฮ็ดงานครั้งแรก

ข้อยสิบ่รับฟัง เพราะว่าข้อยบ่ได้ ใน ในช่วงชีวิตข้อยมันบ่ทันได้จำเป็นที่จะต้องเว้าเกี่ยวกับการขายบริการต่างต่างของธนาคาร

ข้อยคิดว่าควรสิมีการแต่งโตให้เรียบร้อยให้มันโตกาลเทศะ เพราะว่ามันมีหลากหลายวัยที่ไปโตบริการ บ่แม่นแค่มีวัยรุ่น วัยทำงาน แต่ว่ายังมีผู้เฒ่าวัยชราไปนำ

ข้อยมีความมั่นใจในข้อมูลแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าพนักงานเป็นคนให้คำแนะนำ แต่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์กะคือกะต้องไปหาข้อมูลในธนาคารอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่พนักงานเว้าเป็นเรื่องจริง น่ากะถือหรือเปล่า

ข้อยคิดว่าการกู้เงินกับธนาคารดีกว่า เพราะว่าการกู้เงินทุนนอกระบบ เฮาบ่มีความปลอดภัย มันอาจสิได้เงินเร็วมากกว่ากัน หรือว่าบ่ได้มีหลักฐานในการคุ้มครองเยอะขนาดนั้น แต่ว่ามันเฮาเป็นความปลอดภัยกับชีวิตเฮามากกว่า

ข้อยคิดว่ามีความสำคัญหลาย เพราะว่าการตัดสินใจกู้เงิน แล้วดอกเบี้ยแพง มันกะต้องหาหม้องที่ได้ดอกเบี้ยที่กะกว่านี้

มันกะมีทั้งดีแล้วกะบ่ดี ถ้า ณ ตอนนั้นมันจำเป็นต้องกะเงินอีหลี การกู้เงินกับคนที่กะกะจักกะดี แต่ว่าคันห่ามันบ่ได้จำเป็นขนาดนั้น กะควรที่จะไปหาข้างนอกมากกว่า ลองหาทางแก้ปัญหาอื่นเบิ่ง เพราะว่าการกู้เงินกับคนที่กะกะจักมันอาจสิส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หรือว่าความสัมพันธ์ที่กะกะจักกันมันแย่ลง

ข้อยคิดว่าต้องเป็นแหล่งกู้เงินที่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินทุน หรือว่าเงินที่ต้องจ่าย

ข้อยว่ายังบ่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าอาจสิมีบางหม้องบางแหล่งที่ มันมีความปลอดภัย แบบว่าน่าเซื่อถือ แต่ว่าสำหรับเซื่อข้อยเองแล้ว ข้อยยังคิดว่าการกู้เงินผ่านแอพมือถือยังบ่ปลอดภัย

เป็นปัญหามาก เพราะว่าคนส่วนมากบ่มีเงิน แล้วบ่มีทรัพย์สินที่สิไปกู้เงิน หรือว่ายืมเงินเกี่ยวกับธนาคารได้ กะต้องยืมเงินแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

อย่างแรกข้อยสิตั้งสติ แล้วกะค้นหาวิธีการ หาเงินให้มันได้เร็วที่สุด

ข้อยคิดว่าคนในหมู่บ้านเปิดเผยเรื่องการเงิน เพราะว่าคนแต่ละคนนั้นมันกะสิมีความจริงใจบ่เท่ากัน เวลาที่คนรู้เรื่องกะเขากะสิมักไปเว้าต่อ

ไฮไลต์มีปัญหา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

เครียดหลายอยู่ เพราะว่าการที่เฮาไปกู้เงินมาเฮาเฮาต้องมาคิดมากว่าเงินที่เฮากู้เขามาเฮาสิเอาไปต่อยอดได้ส่ำใด เพื่อสิได้หาเงินมาเฮาในชีวิตประจำวัน แล้วเฮาต้องหาเงินเฮาหนี้อีก

มี เพราะว่าบางคนคันเขาฮู้ว่าฮู้ไปกู้เงินมา เขาฮู้สิเริ่มออกห่างจากฮู้ เพราะว่าเขาบ่อยากเดือดร้อนเรื่องเงินเกี่ยวกับฮู้

ข้อยวางแผนในการกู้เงินในอนาคตอยู่ ถ้าสมมุติว่าข้อยเฮ็ดงาน แล้วกะได้เป็นข้าราชการ ข้อยสิกู้เงินมาสร้างบ้านให้พ่อกับแม่

อาจจะดี เพราะว่าการกู้จากสหกรณ์เฮาเฮายังมีหลักประกันว่าเฮาสามารถกู้ยืมได้ แต่ว่าถ้าเป็นกู้จากธนาคารใหญ่มันเฮายังต้องเฮาหลักประกันหลายหลายอย่างในการคุ้มครอง บ่ซั้นเขาเฮาบ่ให้เฮายืมเงิน

เฮาควรสิวางแผนว่าเฮาสิกู้เงินมาเพื่ออิหยัง การกู้เงินมาของเฮาสิเฮ็ดให้เฮาเกิดประโยชน์บ่ หรือว่าสิเฮ็ดให้เฮายิ่งติดหนี้ขึ้นไปเรื่อยเรื่อย

ซ่อย แต่ว่าในสมัยนี้การเก็บออมเงินเป็นเรื่องที่เฮ็ดได้ยาก เพราะว่าซ่อยอยู่ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง คนทุกคนแต่สิกินแต่ละมื้อซ่อยบ่มีเงินสิกินแล้ว ซ่อยซ่อยบ่รู้ว่าซ่อยสิเอาเงินอยู่ไสไปเก็บออม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

ข้อยเลือกแบบใซ้ชีวิตแบบบ่มีหนี้สิน เพราะว่าถึงแม้ว่ามื้อนี้ใซ้อดอยาก แต่ว่ามื้ออื่นใซ้อาจสิมีเงินกินใซ้ได้ แต่ถ้าใซ้เลือกใซ้ชีวิตแบบว่าสบายใจ แล้วใซ้กู้เงินในอนาคตหนิ ใซ้ใซ้ยังต้องมาทุกข์ว่า ใซ้สิหาเงินไสไปส่งเขา ถ้ามื้อนี้มี มื้ออื่นบ่มี ใซ้ใซ้ยิ่งทุกข์ลงไปเรื่อยเรื่อย

ถ้ามองในมุมที่ คนที่บ่มีเลย มันกะกะพัฒนาชีวิตคนอยู่ เพราะว่ามันกะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่กะไปยืมมาแล้วกะสามารถต่อชีวิต ต่อคุณภาพกะไปได้อีก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

ไป เพราะว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันกะเฮ็ดให้กะได้รายได้เพิ่มอีกในหลายหลายทาง ถือว่าเป็นอาชีพเสริม

ข้อยคิดว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ เพราะว่าเฮาเฮายังสามารถเก็บเงินไปได้เรื่อยเรื่อย ในขณะที่เฮาทำงานได้ แต่ถ้าเฮาลงทุนแล้วได้เงินเร็ว เฮาเฮาบ่รู้ว่าในมื้ออื่นเฮายังสิสามารถได้เงินบ่

ข้อยคิดว่าการลงทุนกับทองคำน่ะ เพราะว่าทองคำมันสิมีอัตราเงินที่ ขึ้นลงในแต่ละมื้อบ่เท่ากัน แต่ว่าถ้าลงทุนในที่ดิน ถ้าเป็นที่ที่อยู่ในป่า เขาประเมินที่มาให้ห้าแสน มันกะยังสิมีค่าห้าแสนส่ำเก่า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

ข้อยคิดว่ายังบ่ได้ปลอดภัยถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าการลงทุนเฮาต้องเห็นข้อมูลที่มันชัดเจน เพราะว่าการลงทุนแต่ละอย่างมันมีความเสี่ยง เฮาต้องมีหลักประกัน หรือว่าสิ่งที่การันตีได้ว่ามันเฮาถือได้

จริง เพราะว่าการ การที่เฮาลงทุนไปเฮาคือ อย่างเช่น เฮาเล่นหุ้น เฮาเฮาสามารถไปเฮ็ดงานอย่างอื่นได้ แล้วเฮาจั่งมาเปิดเบิ่งเฮาได้ว่ามื้อนี้หุ้นเฮามีราคาขึ้นบ่ เฮาควรที่จะขายหุ้นบ่ มันเฮาสามารถเฮ็ดให้เฮามีไล่ มีรายได้เสริมได้อีหลี

ได้ เพราะว่าการลงทุน เฮาบ่รู้ว่าในอนาคตมันสิเป็นจั่งใด มันอาจสิมีมูลค่าที่มากขึ้น หรือว่าน้อยลงเฮาได้ การที่เฮาลงทุนไว้ มันเฮาเป็นผลดีในอนาคตว่า อย่างน้อยเพื่อถ้ามันมีเงินที่มากกว่าที่เฮาลงทุนไป มันเฮาเป็นผลดีกับเฮา

ข้อยกะบ่มีข้อมูลที่ชัดเจน เพราะว่าบ่เคยหาข้อมูล แต่ว่าถ้าถามส่วนกะข้อย ข้อยกะคิดว่าการลงทุนในสหกรณ์กะสิดีกว่า เพราะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นคนมันมาลงทุนหลาย กะกะบ่รู้ว่าหุ้นของกะที่กะซื้ออะ ในอนาคตมันสิมีราคาแพง หรือว่ามีราคาน้อยลง

สำหรับข้อยแล้วการลงทุนกะคือ การที่กะนำหลักประกันของกะที่กะมีเนี่ย ไปวางไว้แล้วกะท่าเบิ่งว่า ทุนอันนี้ที่กะเอาลงอะมันสิมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือว่าลดลงในอนาคต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

ข้อยคิดว่าเหมาะกับนักธุรกิจต่างต่างที่มีความรู้แล้วกะมีประสบการณ์ในด้านการลงทุน เพราะว่ามันต้องมีการแข่งขันหลากหลายกับคนอื่น ถ้ากะบ่มีความรู้เลย กะกะสิบ่สามารถไปสู้เขาได้

บ่ เพราะว่าในโซเชียลการลงทุนมัน สมัยนี้มันมีการหลอกลวงหลาย เฮาบ่สามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อมูลที่จริงหรือว่าเท็จ

ข้อยสิให้ความสำคัญกับความเสี่ยงมากกว่า เพราะว่าความเสี่ยงคือ เฮาบ่รู้ว่าเงินทุนที่เฮาลงไปอะ มันเฮาถือได้จริงบ่ แต่ว่าถ้าเป็นผลตอบแทนมันเฮายังบ่จำเป็นปานนั้นว่า มื้อนี้เฮาสิได้เงินหลาย หรือว่าสิได้เงินน้อย ความเสี่ยงนี่น่าจะเป็นการสำคัญที่สุดในการลงทุน

แบบที่เฮาต้องตัดสินใจลงทุนเอง เพราะว่าเฮาบ่สามารถเฮาถือผู้ใดได้ขนาดนั้น ถ้าเว้าถึงเรื่องเงินทอง มันบ่เข้าไผออกไผอยู่แล้ว

สำคัญ เพราะว่าถ้าเฮาลงทุนบ่เป็น มันเฮาส่ำว่าเฮาเอาเงินก้อนนั้น หรือว่าหลักประกันของเฮาเสียถิ้มไปเปล่าเปล่า

ข้อยคิดว่าเหมาะกับคนที่มีความรู้เรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเงินแล้วกะคนที่มีประสบการณ์ต่างต่าง เพราะว่าการลงทุน Crypto มันสิมีความเสี่ยงที่หลากหลาย

คิดว่ามี เพราะว่าการลงทุน ถ้าสมมุติว่าเฮาลงทุนไปแล้ว แล้วเฮาได้เงินทุนกลับมา มีกำไรหลาย เฮาเฮาสิมีอิสระในการเฮาเงินมากกว่าการเฮ็ดงานประจำ

คิดว่าการลงทุนมันคือการเสี่ยงโชค เพราะว่า เฮาบ่รู้ว่ามื้อนี้เฮาลงทุนไปเฮาสิได้กลับมาบ่ หรือว่าเฮาสิขาดทุนเฮาเฮาต้องเฮาโชคชะตาเสี่ยงว่า มื้อนี้เฮาสิได้เงินหลายบ่

คิดว่าสนใจมากขึ้นอยู่ เพราะว่าคนสมัยนี้เขาอยากที่จะหาเงินในหลายหลายทาง อยากสิมีรายได้เสริมมากกว่าการเฮ็ดงานประจำ

คริปโตหรือว่าหุ้น หรือว่าการลงทุนออนไลน์ต่างต่าง

ข้อยคิดว่าการหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า เพราะว่าคนเชี่ยวชาญกะคือเขาได้แบบว่ามีประสบการณ์หลายอย่างมากกว่า คนใกล้กะกะบ่รู้ว่ากะสิไว้ใจเขาได้ส่ำใด

ถ้าข้อยเป็นคนที่มักในการเสี่ยงดวง หรือว่าเซื่อในดวง ข้อยเซื่อสิคิดว่าการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยต้องมีสัญชาตญาณ

ข้อยสิไปหาข้อมูลว่ามันเป็นจั่งใดแล้วกะมันมีความ มันมีความน่ากะถือมากส่ำใด

ข้อยสิติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งน่าเชื่อถือว่า มื้อนี้มันมีการอัปเดตหรือว่าการลงทุนแบบใดแหน่ เพื่อที่จะมาเช็กว่ามันมีความปลอดภัยบ่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

ข้อยอยากลงทุนหุ้นในตลาด เพราะว่าการซื้อขายในตลาดสมัยนี้เฮาเฮามีพวกเทคโนโลยี หรือว่าเศรษฐกิจต่างต่างกับหลายหลายประเทศ มันเฮาสิเฮ็ดให้ข้อยเนี่ย มีรายได้เสริมมากขึ้น

กะถือว่าเป็นการลงทุนที่ดี เพราะว่ากะกะสิมีรายได้ในหลายหลายทางแล้วกะหาข้อมูลเพื่อเฮ็ดให้กะกะถือได้